Ny fahafantagna anazy oe miraikim-po amin'ny tompony izy, de saka da mahefa m- <hesitation> milapilapy amin'olo, de <hesitation> tagnany igny sy sy miala amin'ny o- tompogny egny foagna izy, de magnano an'azy izy efa sy pi- sy biby ansahana izy fa magnano agna haignin'olo, de rehefa misy raha hindesinao na minday pôketra ianao mbola amy amin'ny raha ombanao agny da efa ôtrany eo gnagne zaza madinika io, hoe aia mama hindesinao ho anah, da vao vao ôtran'ny gnanahy zao a vao inde- vao magnokatra poketra iaho vao minday lasiety findesiko miasa da efa izy gn'avy voalohany, da efa magnano gn'egny hoe izy e faraza- fa- faragny ame zaza an-tragno ato.